Ngile ng'ana- ngile wonikia haati mwaka wa elfu imu miatisa na sabini na moja, kang'ania haatti mwaka sabini na nne ikasha nshaa nkali kabisa mpaka mburu silefa na umbe baadhi mpaka mwaka wa themanini na nneukasha se nshaa ukame mkali findo fikafa se na nnda sikaaa bwaa, sile kaba mfua sa masawe sikabora nnda na mtri ni fitu amabavyo kikumbule wakati ngili mta.